<hesitation> طبعا متاحف، الفنون، أفضل متحف الفنون، وفنون التاريخ، وخصوصا إذا كانت تعرض أعمال فنية قديمة قديمة واجد معارضة عن الثقافات المختلفة، نحب نطلع على الثقافات، حسها تعطيني هيكى هيكي <hesitation> تعلم نتعلم أشياء جديدة عن الماضي، نعرف ثقافتهم مرات- مرات ناخد منها، ناخد عنها فكرة هيكي نجرب فيها حياتي اليومية.